تجيبين الخبز وتحطين مثلاً جبن جبنة حلوم أحبه، وتحطين زيتون وتجفلي الساندويتش، وتحطين تحطينه جوات الفرن، وتتركينه لين يعني لين كده الجبنة تحس إنها تسيح معاكي و تأكلينه بيصير يجنن.